<hesitation> abangi aba- abandu balere balere sibakyanzire erithunga abana banene kusangwa ebitsibu ebithukalholhaku embere ebi ekyokubanza nisente. Ebindu mwa rihanga byabiryasa bikakalha kusangwa wukiwukalebya erithunga abana banene ekyi kyikamanyisaya kyithi wukiwukahulukya sente sinene. Nekyindi erihanga ryethu rinimwasa rikakulha kulhana rikanza rikanza eriyendera okwamibere yemahanga awakulhakulhene. Hane erihanga erikulha kulhene nge Chaina babitheka yekyilhaghiro ekya abandu erithunga omwana mughuma. Wamathunga omwana abana banene okwamughuma abandi wukibya wunawithe eribathuhira omusolo. Neryu ekyindu ekyiringa ekyu kyikaleka abana balere ibathanza eributha ekyi abana kusangwa bakasagha kutsi sibanzire eribakathuhira abandi bana bo musolho kusangwa abana ibatholere ibabyahu sibali isibalithuhibawa omusolho. Abana aba abakasagha eributha abana banene kyika <hesitation> kyikathwamba kwanabi embere eyo kusangwa nimuthikibutha omwana mughuma le Kusangwa wamabya iwuwithe nge- ngebyobugaga binganabi wukawuthe mwana mughuma omwana oyu akathunga akatsibu thuthabugha thuthi athi akakwa kutse akabya mutsingu kutse musire ahu kyikamanyisaya kyithi ebyobugaga bwawu ebyawu abuli kyindu kyawu wukisuwuwithe eyawukakyisighira kusangwa ayawulendi kyisighira sakyiri ndeke. Nekyindi erihanga rikakulhakulhana erirugerera okwabandu. Erihanga ryama riwuthe bandu bake naryu siryangakulhakulhana kutsibu kusangwa abandu bake abu hakibanika abakithunga emibiri then ibasa <hesitation> ihabanika eyindi eyindi kyitongole kyerihanga ekyikanza ekyi ekyikanza bandu. Thuthabugha thuthi ngamahe, hakihakanza bandu banene betu abandu babiyakolomukyi omwasya office sahakyiri ayakanza erighendekyi omwaluhi ikya ikyathwimania kwitsi ikyasubya enyuma obulinde obwerihanga